Serikali le so- so vananchi veni kama so vananchi tutame jiwajibisha kwetre tupate maendeleo tuvepata maendeleo fo. kwategemea fiongosi walya wa serikali wali ngasi sa dooka vakuindelie maendeleo ile jibisha fo moni mwananshi <breath> <hesitation> pata maendeleo fo sijui kama unanipata sasa yebidi ngasi silya sakisinde sianse ibidisha ili maendeleo sipate maendeleo. sikapata ngasi silya sa dooka <hesitation> piya sikava mboha ungakolya vakomaa ngasi silya sa ksinde sika mbiya haatru twalemwa mpaka haatri twahemba msaada wa dooka saidi serikalini ili maendeleo yapatikane. kusu ngasi silya sa shi pia labda mfano kijiji au kitongoji. Ukamesha lasima uanse. serikali ianse kitongojini iyende kijijini. ifume kijijini. iinde kateni- kateni, tarafeni iinda sawilaya. sijui kamaumeng'manya haatro. serekeli ngaishauri serikali isadie vananshi va ngasi sa nnda kuhusu walau bima sa afya, bima ya afya vanduu veenyengi sana vauwa vandu vakawaiywa wakafiia fo kaa bila iinda bustali.